Muraturi, ncigneri, prifissuri, avvucatu, dutturi, commercianti, educaturi, nfirmeri, mpiatu, cummessu, sigritariu, appartaturi, piscaturi, armaturi, pisciaru, naviganti, marmuraru, firraru, varveri, orefici, ruluggiaru, carpinteri, pirriaturi, fruttaru, vucceri, falignami, pitturi, carraturi, siminzaru, stagnataru, viddanu, scarparu, cammareri, autista, barrista.